<...>Ireto aby i ñy toetsy tsy manam-paharoe anañany ñy boloky: -Ñy fanañany ñy taña valo, -Ñy fahaiza manaonee aminy ñy fiovany ñy loko noho ñy endriky, -Ñy fahatsapany manoka noho ñy fahaiza manaony aminy ñy fiaiñany miavaky aminy ñy biby iaby zay, -Fahaiza manaone aminy ñy famoroña no ñ' aminy ñy fomba fisaiñany.<...>